Nijool jo ilobul mara é rasoir yan jilobé mé. Ēli nang fugéén nay sipayoli waaf wawu ubajohut, éli nay gacigo jipaan. <noise> Jipaan nak aciik aan. Akoña anogéén, guŋa jipaan jaju guciik akoña hahu, guciik aléhahu. Ñé maré ébajohut; maré ñé bugul jirok so si rasoir. Nafa yara yo; éŋa nuciik, ékando é lame set yayu yan jirégémé é lame set jiŋa, nuŋa nuwuño; asiil arok do gawuño. Nuwuño usuwéhi, tanusaan tan gaal gooma, nuwuño furépi; do tout munafahum mara é rasoir.